<noise> أحب ألعب البلاستيشن دايمًا يصير فيها ظحك وحماس مع الأصدقاء، ومرة نلعب مصارعة، ومرة نلعب كورة، ومرة نلعب <hesitation> لعبة ذاك الولد اللي في مدرسة فا <hesitation> فا حيل حيل حلوة اللعبة وايد.